La vita uman-a al e pa mizurabla, al e talment ëmpurtanta che pöle pa peizela, pöle pa valütela e pöle pa di vaire sold a val e cuindi venta asolütament rispetela për cuma ch'al e bon